أحدث مغامرة سويتها, كانت رحلة تخييم في الجبال, مع خوياي, كانت تجربة ممتعة مرة, قضينا ليلة تحت النجوم, والجو كان هادي وجميل, سونا نار وطبخنا مع بعض وشاركنا قصص وضحكنا كثير, حبيت هالمغامرة لأنها خلتني أبتعد عن الضغوطات اليومية, واستمتع بالطبيعة مع الأصدقاء, كانت ذكرى حلوة واتمنى أكررها مرة ثانية.